Reta ngud xli- xlyeba' re jika', ndraxa, mandarina' man'g, yala', nzuya' nzo re chele tuna', ngud xola', nguda' trasza'. ngud chele re fresa nzo tun nzo.